<hesitation> طبعا <hesitation> العبارة <hesitation> ان القيمة الحقيقية للعلاقات، تشير العبارة الى ان وجود الاشخاص المهمين في حياتنا يجب ان يكون سابتا ال- تعكس فكرة ان غياب شخص ما في لحزات حاسمة قد يؤثر على العلاقات. ازا كان شخص مهم غير موجود، الشعور بالوحدة قد تعبر عن شعور الشخص بالوحدة او الاهمال. هذه العبارة تفتح مجالا للتفكير عن كيفية تقدير العلاقات ومدى تأثيرهم.